سویڈن چُھ دنیاہک ساروی کھوتہٕ زیادٕ مساوات پسند معاشرن منٛز اکھ۔ سویڈش ثقافتک ساروی کھوتہٕ قٲبل ذکر پہلوو منٛز چُھ اکھ ماحولس خأطرٕ یمن ہنٛد احترام تہٕ پٲئیدٲری ہنٛد وابستگی۔ تِم چھِ نامیٲتی زراعت، ری سائیکلنگ، تہٕ قابل تجدید توانٲئی منٛز عالمی رہنما۔